<noise> uu nebizka wala neikomo wala mole tana jokom uu mumkina uu nanne pepsi bagni لكن fa ta nebizka hikir kawinan gon eagotirely, taron ta muftah lolabiya ikan muftahka jakka idir ghatan kochil okir jakosa dorak soky kani kawir fala ki. Owen muslimaenka erbiare? Mena in beniadi ele homi?